युजु हेयर ड्रायर ची यु मशीन होंदी ये को प्लग चार्जिंग केबल माँ लगदु और ताख बिटीन यु हवा फेकडू ठंडी हवा व गरम हवा ये बाल सुखोनु माँ काम औन्दु और ये माँ सेटिंग भी हुंडई ३पर्कार की जो बॉटन दगडी कण्ट्रोल हो जांदी